कलाको कही चे काम अपना समाज में असो काम चे कलाक थो। कि कलाक कही करना चाहिए चे कि कलाक से कही लोगो को अपने मैंड में वो अच्छा विचार लाई सकाँच। अपने कही चे लोग बात कही दहेड वहेड लेज इसे गलत काम करच। तो तो अपने कही चे कही पिच्चर बने देवाएँच कही ऐसा लिखी देवाएँच कही चे दहेड लेना पाप चे तो लोगो का मन में कही एक विचार जाओएँच। कि हाँ यार बात तो सही चे भले इसे इनी पूस्ता न इनी जनरेशन के उसमें नी जाओग पर जो आनी वाली रहेग उका अंदर तो जाओग न उने मुगद कही न कही तो फ़राक आओग।